Ny fomba fikarakarana ny endin'atody dia vakina ny atody de kapohana izy mandritra ny fotoana maharitra ary koa revo hita fa mifangaro le tamenany sy tapotsiny dia asina sira izy de afanaina ny menaka de arotsaka izy de ahorona ary bataina aveo.